मान्स्या जन्वरा पाईकी मांजरा यी सगळ्यान चड आवडतात तसली प्राणी अस्तात। खूपश्या लोकांग मांजरा म्हणतात ती खूप आवडतात आणि लोक येंच्या वेगवेग <hesitation> जाती पोष्टत सुधा। यी मांजरा म्हणजे वाघाच्या जातीतलो एक प्रकार। आपलो शिकार करपाक वाग जस्सो आपल्या कानांचो वापर करता तशित मांजरा आपल्याक सॉफ करपाक व्हिस्कर्स वापरतात म्हणजे तेंच्यां जीवळेचर बारीक बारीक काटे अस्तात जेतून ती आपल्याक सॉफ दोवरतात आणि खाय खाताना तेंकां तेंचेरात स्वाद येता।